لعبة جينيرالز زيرو أور من سلسلة ألعاب كماند أند كوكنكر تبع شركة إي أيه العالمية للألعاب وهي عبارة عن لعبة استراتيجية رهيبة وممتعة وتمتاز بالتحكم الدقيق والموسيقى الجميلة والتوازن بين الجيوش فعلا استمتعت بهذي اللعبة لمدة طويلة جدا لانها لعبة مافي زيها.